Sa olõt viimädsel aol nii pall'o tüüd tennüq, aga iks ei olõq sa kohegilõ jõudnuq. Kuis tuu tunnõq om, et sa tiit tüüd, aga su elol iks ei olõq mõtõt? Sa proovit hüä ollaq, aga a iks ei miildüq kellelegi. Ma es suutnuq niimuudu elläq.